Karazana kakazo: raketa edy azoko onon̈o fa tsy haiko izy in̈y na kakazo. Aviô ino edy kakazo zen̈y? Moina àby io koa, aviô ino koa? <hesitation> kakazony madiro.